þrír stærstu jöklar landsins hafa minnkað meira síðan í fyrra en þeir hafa gert árlega síðastliðinn áratug þetta sýna nýjar mælingar sem eru einhverjar þær neikvæðustu í rúmlega þrjátíu ára sögu ríkisstjórnin vill að geri úttekt á viðskiptaháttum útgerðarfyrirtækja á alþjóðavettvangi

stærsta hneykslismál í landinu í áratugi

verður ekki ákærður fyrir nauðgun í Svíþjóð fyrir níu árum sænski saksóknarinn hætti rannsókn málsins í dag þar sem erfitt yrði að sanna sekt hans svo löngu síðar forsprakki hljómsveitarinnar

hefur stefnt Húsasmiðjunni fyrir dóm hann telur að fyrirtækið hafi brotið höfundarrétt með notkun lags í auglýsingaherferð tíu ára stúlka sem vakti heimsathygli fyrir tíst sín um stríðið í Sýrlandi segist ekki óttast neitt eftir að hún flúði landið hún tekur nú þátt í heimsþingi kvenleiðtoga í Reykjavík Hofsjökull Langjökull og Vatnajökull hafa allir minnkað meira á síðastliðnu ári en þeir hafa gert árlega frá gosinu í Eyjafjallajökli sérfræðingur segir að ekkert bendi til annars en að rýrnun jökla haldi áfram af fullum krafti Hofsjökull er einn tíma var hann stærstur við lok nítjándu aldar en frá árinu átján hundruð og níutíu hefur flatarmál hans minnkað úr þúsund og þrjátíu ferkílómetrum í átta hundruð og tuttugu ferkílómetra eða um rúmlega tuttugu prósent ítarlegar mælingar á jöklinum hófust árið nítján hundruð og þrjátíu en frá árinu nítján hundruð áttatíu og átta hefur afkoma hans verið mæld árlega mælingarnar sýna hvort jökullinn bætir við sig eða rýrnar á milli ára vísindamenn fóru nú í nóvember á jökulinn til þess að gera svokallaða

en afkoman er mæld frá hausti til hausts niðurstaðan er sú að Hofsjökull tapaði sem nemur einum komma sjö metrum í vatnsgildi á árinu tvö þúsund og nítján og það miðað við þau þrjátíu og tvö ár sem við höfum verið að mæla einn komma sjö metrar í jafngilda einum og hálfum sem nemur um helmingi af öllu rúmmáli Þingvallavatns og jafngildir því vatni sem fellur um Gullfoss á hálfu ári hér má sjá niðurstöður

afkoman hefur verið neikvæð í tuttugu og sjö ár af þrjátíu og tvö topparnir nítján hundruð níutíu og eitt og tvö þúsund og tíu eru að hluta vegna áhrifa eldgosa á

niðurstöður mælingar þessa árs liggja ekki fyrir en Þorsteinn segir líklegt að hann hafi víða hopað um fimmtíu metra en það er ekki bara Hofsjökull sem rýrnar jarðvísindastofnun Háskóla Íslands mældi nýverið ástand Vatnajökuls og Langjökuls í samvinnu við Landsvirkjun í ljós kom að þeir höfðu báðir rýrnað Vatnajökull um eitt komma tuttugu og sex metra í

sem er mesta rýrnun frá tvö þúsund og tíu og Langjökull um tvö komma tuttugu og þriggja metra sem er einnig mesta rýrnun frá tvö þúsund og tíu þegar eldgosið í Eyjafjallajökli olli mikilli rýrnun hvað veldur þessari þróun það er hlýnandi loftslag í stuttu máli sagt

Þorsteinn segir að jöklar á Íslandi hafi rýrnað nánast stöðugt frá árinu nítján hundruð níutíu og fimm þótt nokkuð jákvæð afkoma hafi mælst tvö þúsund og fimmtán og jöklarnir hafi verið í jafnvægi tvö þúsund og átján en núna kemur mjög neikvætt afkomuár þannig að við sjáum ekki annað haldi áfram af fullum krafti og í kvöld verður borgarafundur Kastljóss um loftslagsmál Einar og Jóhanna Vigdís

fram vonandi fer þetta bara vel fram hingað kemur í sjónvarpssal frábær hópur fólks sem ætlar að ræða um staðreyndir úr leiðir fyrir almenning til að draga úr losun og svo ætlum við að rýna í stefnu stjórnvalda

erum við að gera nóg og eru stjórnvöld og fyrirtæki að gera nóg svo verða líka spurningar úr sal og áhorfendur hafa undanfarna daga sent okkur ótal spurningar sem munu móta

þessa umræðu

í beinni útsendingu fjórar af sjö aðgerðum til að auka traust á íslensku atvinnulífi sem ríkisstjórnin kynnti í dag voru boðaðar áður en Samherjamálið kom upp tvær veigamestu nýju aðgerðirnar varða úttekt á viðskiptaháttum útgerðarfyrirtækja og aukið fé til rannsóknar á Samherjamálinu

hins vegar í vinnslu eða undirbúningi áður en Samherjamálið kom upp fyrsta og önnur aðgerðin snúa að því að auka gagnsæi í rekstri stærri óskráðra fyrirtækja þær eru samhljóða tillögum frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum frá því fyrr í mánuðinum sú þriðja er að ljúka endurskoðun laga um tengda aðila í sjávarútvegi það mál var í vinnslu hjá nefnd sem sett var á stofn í mars eftir útgáfu

skýrslu Ríkisendurskoðunar í janúar fjórða tillagan er um varnir gegn hagsmunaárekstrum og mútubrotum það mál er á þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar frá því í haust nýju aðgerðirnar eru þrjár í fyrsta lagi mun sjávarútvegsráðherra óska eftir því við

og leggi fram tillögur um úrbætur í samvinnu við aðrar

alþjóðastofnanir sem vinna að heilbrigðum viðskiptaháttum gegn spillingu mútum og peningaþvætti í öðru lagi verður skattrannsóknarstjóra ríkisskattstjóra og héraðssaksóknara veitt viðbótarfjármagn vegna umfangs rannsóknar á Samherjamálinu í þriðja lagi hefur

hafið vöktun á umfjöllun erlendis og undirbýr viðbrögð vegna hugsanlegs það verði gripið til frekari aðgerða í framhaldi af þessum

þessi vinna var í raun og veru sett af stað strax í kjölfar umfjöllunar um og þetta eru svona skilin á þeirri vinnu þannig að nú munum við auðvitað einbeita okkur að henni en ég útiloka ekkert að fleira verði gert stjórnir Íslandsbanka og Arion

banka láta nú skoða viðskipti bankanna við Samherja stjórn Íslandsbanka hittist á fundi síðdegis og ræddi

en bankinn veitir ekki frekari upplýsingar að svo stöddu haft var eftir Brynjólfi Bjarnasyni stjórnarformanni Arion banka í hádeginu að farið yrði í ítarlega skoðun á viðskiptum Samherja og bankans Björgólfur Jóhannsson starfandi forstjóri Samherja segir að eitt skip sem sé hluti af erlendri starfsemi fyrirtækisins sé fjármagnað í gegnum íslenskan banka sjálfur hefur hann ákveðið að víkja tímabundið úr stjórn tryggingafélagsins Sjóvár vegna anna

er að öllum líkindum stærsta hneykslismál í Namibíu í þrjá til fjóra áratugi að sögn

þingkosningar verða þar í næstu viku og telur hann að málið geti haft áhrif á niðurstöður þeirra

tveir ráðherrar í Namibíu hafa sagt af sér vegna málsins og þarlend yfirvöld hafa fryst bankareikninga meðan á rannsókn stendur málið hefur vakið mikla athygli í Namibíu sem líkt og Kveikur og Al Jazeera fékk aðgang að gögnum sem var lekið til Wikileaks segir að þetta sé líklega eitt mesta hneykslismál í landinu um árabil þing og forsetakosningar verða haldnar í landinu á miðvikudaginn í næstu viku segir að málið eigi líklega

eftir að hafa áhrif á niðurstöður kosninganna þó ekki afgerandi áhrif stjórnarflokkurinn og forsetinn fengu yfir áttatíu prósent atkvæða í síðustu kosningum hann telur líklegt að fylgið falli um nokkur prósent rannsókn í Svíþjóð á meintri nauðgun

Wikileaks fyrir níu árum hefur hætt án ákæru assange sem ávallt neitaði sök dvaldi í sendiráði Ekvador í Lundúnum frá tvö þúsund og tólf með leyfi stjórnvalda þar til að komast hjá

hjá framsali til Svíþjóðar hann var handtekinn í apríl og dæmdur í fimmtíu vikna fangelsi fyrir að brjóta skilyrði lausnar gegn tryggingu hann afplánar nú þann dóm í Lundúnum eftir það var sem hafði legið í láginni tekin upp að nýju í Svíþjóð í dag var hún felld niður þó að saksóknarar telji sögu meints fórnarlambs trúverðuga

hefur stefnt Húsasmiðjunni vegna þess sem hann telur brot á höfundarétti í auglýsingaherferð Húsasmiðjan neitar sök og segir að málinu sé beint að röngum aðila í september í fyrra hafði auglýsingastofa á vegum Húsasmiðjunnar samband við umboðsmann sveitarinnar og óskaði eftir því að fá að nota hluta úr laginu

ekki náðist samkomulag og því veitti

ekki heimild fyrir því að lagið yrði notað í auglýsingaherferð Húsasmiðjunnar innan við mánuði síðar hófst herferðin í herferðinni var notuð tónlist sem Unnsteinn

og höfundur lagsins

telur að sé brot á höfundarrétti sínum og óheimil notkun á hugverki og dæmi nú hver fyrir sig eftir að Magnús Hrafn Magnússon lögmaður Unnsteins sendi Húsasmiðjunni bréf var birting auglýsinganna stöðvuð samningaviðræður í kjölfarið báru ekki árangur og hefur Unnsteinn nú höfðað mál til greiðslu bóta Unnsteinn

vill ekki tjá sig um málið á meðan það er til meðferðar hjá dómstólum Smári Hilmarsson lögmaður Húsasmiðjunnar sagði í samtali við fréttastofu í dag að ekki sé búið að leggja fram sannanir fyrir því að lag Unnsteins hafi verið notað

forsendur kröfunnar séu mjög hæpnar Húsasmiðjan hafi fengið tónlistarmenn til að greina líkindin sem þeir hafi viljað meina að séu ekki til staðar þá hafi Húsasmiðjan ekki komið að gerð auglýsinganna heldur auglýsingastofa og því sé verið að saksóknari krafðist í dag minnst sex og átta ára fangelsisvistar yfir þremur mönnum sem ákærðir eru fyrir

saksóknari sagði brotin umfangsmikil og skipulögð refsing ætti að taka mið af því og þeirri staðreynd að tveir sakborninga hlutu fyrir áratug þunga dóma fyrir

að mestu sýknu þar sem allir sakborningar lýsa sig saklausa af einn játar sök að fullu í og annar að hluta verjendur deildu hart á rannsókn og saksókn málsins sem þeir sögðu einhliða öll áhersla hefði verið lögð á að sakfella þá grunuðu enn ein kona hefur greint frá kynferðisbrotum bandaríska

þegar hún var fimmtán ára og greiddi henni svo pening konan greindi frá því að hún hafi verið fimmtán ára gömul þegar

hún rakti atburðarás samskipta þeirra í yfirlýsingu sem hún las fyrir fjölmiðla í gær lögmaður hennar hefur höfðað mál vegna brotanna hún hefur ekki tjáð sig áður opinberlega

bar vitni fyrir rétti í New York í sumar fyrir rétti í New York í sumar

nauðgaði stúlkunni spurði hann um framtíðardrauma hennar hún sagði honum að hana langaði að læra lífefnafræði í háskóla

ekki aftur en var stuttu síðar boðið í samkvæmi til hans og sagt að Bretaprins yrði þar hún hefur hvatt prinsinn til að leysa frá skjóðunni um brot

og stýrt kynlífs hann var sakfelldur á sínum tíma og játaði brotin gegn vægari refsingu með umdeildu samkomulagi við saksóknara

segir að of mikið sé um metnaðarfull markmið í jafnréttismálum sem ekki sé fylgt eftir tíu ára aðgerðarsinni segist ekki óttast neitt eftir að hún flúði Sýrland en hugur hennar sé alltaf þar þingið á að vera vettvangur fyrir konur til að ræða jafnréttismál loftslagsbreytingar frið og öryggi fjögur hundruð og fimmtíu

sækja þingið frá hundrað löndum

stefnt er að því að halda þingið fjórum sinnum hér á landi að ári verður farið yfir markmiðin og hvað

tíu ára bana al

sem hefur vakið heimsathygli á Twitter fyrir að birta myndir og frásagnir af stríðinu í Sýrlandi hún flúði stríðið í

það er ekki amalegt fyrir ungar stelpur í baráttuhug að eiga sér fyrirmyndir hvaðanæva að karlar eru hræddir við konur hræddir við greind kvenna þeir vilja ekki hleypa konum upp á dekk

svo að segja leikskólastjórar á Austurlandi hafa áhyggjur af manneklu og hve illa gagni að ráða íslenskumælandi starfsfólk þeir óttast að ástandið versni til muna um áramót þegar leikskólakennarar fá kennsluréttindi í grunnskólum þar bjóðist betri laun og meiri tími til undirbúnings hver dagur er mikið púsluspil fyrir

Lyngholti á Reyðarfirði tryggja þarf nægt starfsfólk á allar deildir en það vantar fólk í fjórar stöður ofan á það bætast veikindi sem aukast vegna álagsins það kemur til með að vanta inn á tvær kannski þrjár deildar skoða hvernig það verður græjað inni á deild hvort sem við heitum leikskólastjóri

aðstoðarleikskólastjóri eða

hlaupandi hún spyrst fyrir um atvinnulausa hjá Vinnumálastofnun hún svarar fólki sem hringir frá útlöndum og vill fá vinnu án þess að tala íslensku ég eiginlega setti mörkin þegar ég var komin með tólf af þrjátíu starfsmönnum erlenda en rosalega flottar stelpur ætla ekki að taka það af þeim og leikskólakennara margar hverjar en áskorunin var í rauninni að þær væru

orðnar þetta margar leikskólastjórar á öllu Austurlandi skrifuðu nýverið opið bréf og lýstu áhyggjum af áhrifum þessa á málþroska barna til að bregðast við er erlendu

starfsfólki á Lyngholti boðið íslenskunámskeið í leikskólanum á vinnutíma

leik grunn og framhaldsskóla við erum pínu hrædd um það að leikskólakennarar eigi eftir að halda áfram að færa sig

leikskólastiginu yfir í grunnskólana meðal annars bara vegna þess að þar er

svolítið öðruvísi heldur en á leikskólanum til að halda í leikskólakennara þurfi að tryggja þeim fleiri tíma á viku í undirbúning á faglegu starfi grunnskólakennarar fái meiri tíma í slíkt

lægri í leikskóla hjá kennurum og ófaglærðum Guðbjörg Stefánsdóttir hefur verið leiðbeinandi í átján ár þegar hún flutti til Reyðarfjarðar fékk hún vinnu í leikskólanum en vann áður í grunnskóla ég lækkaði í launum við

vinnuálag samt í leikskólanum heldur en í grunnskólanum ég fékk meiri pásur inn á milli í grunnskólanum við værum ekki hér í vinnu ef við værum að vinna

fyrir launin okkar við erum að vinna hérna af því að okkur finnst gaman að vinna hérna bergmál nýjasta mynd Rúnars Rúnarssonar verður frumsýnd klukkan hálf átta í Háskólabíói haukur klukkan hálf átta í Háskólabíói haukur

þetta eru margar sögur eins og nafnið gefur til kynna

fyrir áhorfandann það er enginn aðalpersóna

allt í kringum okkur ef við opnum augun að veðri en austlægar áttir verða ríkjandi næstu daga og má búast við suðaustanlands en í öðrum landshlutum verður úrkoma með minna móti og jafnvel víðast hvar á Norðurlandi það verður sæmilega milt miðað við árstíma sérstaklega um sunnanvert landið Theodór Freyr

veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar að loknum íþróttum Kristjana Arnarsdóttir

það er dýrt að vera og margt af okkar besta íþróttafólki á erfitt með að standa undir öllum kostnaðinum í heimi áhrifavaldanna efnilegasti handboltamaður landsins er á leið í atvinnumennsku næsta haust er aftur orðinn þjálfari spænska landsliðsins í fótbolta þrír stærstu jöklar landsins hafa minnkað meira síðan í fyrra en þeir hafa gert árlega síðastliðinn áratug þetta sýna nýjar mælingar

eru einhverjar þær neikvæðustu í rúmlega þrjátíu ára sögu

á jöklum ríkisstjórnin vill að

geri úttekt á viðskiptaháttum útgerðarfyrirtækja á alþjóðavettvangi blaðamaður segir að Samherjamálið sé eitt stærsta hneykslismál í landinu í áratugi verður ekki ákærður fyrir nauðgun í Svíþjóð fyrir níu árum sænski saksóknarinn hætti rannsókn málsins í dag þar sem erfitt yrði að

sanna sekt hans svo löngu síðar hefur stefnt Húsasmiðjunni fyrir dóm hann telur að fyrirtækið hafi brotið höfundarrétt með notkun lags í auglýsingaherferð þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir verða klukkan tíu í kvöld